हमरा कोफी मेसे आ चाए मेसे न कोफी निमन लगैए की । त काहेला त राती पहर न पढे बैढबेन त कोफी पिबेन त निन ना लागतौ की । त हमेन जब जब हमर इकजाम आइएन त हमे न कोफी किनके धलैसी की घरमे की राती पहरन पियम आ पढम। त औसनके फेन इकजाम आइताते त हम कोफी किनके धलेम । आ हमर संगघतीयो सब न कोफी किन किन के अपना अपनीके धैले रहैसै। केहु न चाय पिअइसै ह कबो काल चार पिलैसै सब जना माने जादा करके न सब जना न‌ कोफी पिअइसै कहेसेन। कोफी पिबेन त निन ना लागतौ त ओइसन के हमनी के सब जना न‌ कथी करैत रहैसी। सब जना किन लैसी कोफी की बजार मे जाके। आ सब किनैसी त कमे दाम परैए कोफी याके। त कोफी किनके लेआइसी आ हमनी कथी कहैसी आब न इकजाम आगेलउ सब जना पढेके कोफी पिपिके त हमनी के त सब जना औसनके करैसी। तब कोफी लेआइसी आ राती पहर कोफी बना लेइसी की । आ उबाला पिअइसी आ पढैसी। त उ वाला से न सफा रात भर नेन दस बजो, चाहे बार बजैत बजैत मेन केन कमसे कम पाँच कप पिलैसी की । त कथी कहैसी जे ऐतना पिअइ तारी तैने निनबा के निनबा लगते बा । त सब जना कथी कहैसै त ह हमनी के न कफी पिएकेन बहानट हौ। हमनी के त ना पढे सकैसे की । जे आबसे न कोफीया ना किनेके फेन कहैसीयै माने फेन जाके न हमनी के जब जब इकजाम वा आइसैन तब तब जाके हमनी के न कोफी किनके लेआइसी कि । दोकनदारवा सब केन सफा बारा पोरफिट होइसै उ बाला से ।